Amitwok chemuchi kotekun porta akokonin kimnatet mising, ko netai ko kumyat, kumyat kochopei sekemik eng tumdo. Ngipimete moinet ng'uung ing tumdo kokonyukochapu, akoi kochpok kumyat kosikchi ko konin kimnatet natok misiing. Nepo aeng ko kimyet, kimyeti ko konin kimnatet nea amuu ngotkiam kimyet yaimache iwee imbarr supui iwendi imbarr akiitu akot ndakakoimeni, kotokoipiyong'ot amuu tesun kimnateti soko maichokan eng imbarriporien kasit ng'uung akoitar. Chakula kora che che muchii kokonin kimnatet ko kiseri, kiseri ko ngiam kiseri ikase ile kaipioye misiing ako konin kimnatetipiyae kasiti. Iiyae poisyet ng'uung akoi itar, iitu kokaipiye, kotokoipiyong'ot amuu maimuchi kopek eng moe ng'uuung haraka. Kora koo chakula chekonin kimnatet misiing koo chapati, ngiam chapati akiamnde chaik supui yaiwendii imbari, i iwendi ipiporien poisyet ng'ung akoi itar eng imbari ngokakesisiet, ngoka sembere kwakoi itari. Komie kotipiang'at kora musareki koyakainde sukaruk ko sikaruk kotinye, kimnatet nemii parak koo iwendi kwasisyek kuuk akoiitu kotikolyoli manamin maichokani. Ma mai ko kararan nea.